میٲنِس خاندانس منٛز چھِ ترٛےٚ زبانہٕ بولنہٕ یِوان، کشمیری، اردو تہٕ انگریزی۔ زٕ ممبر ٲسۍ ترٛیٚشوٕے زبانہٕ بولان تہٕ باقی چھِ صرف زٕ زبانہٕ بولان۔